Njiggirkoin ñii'e kam kuugal maa koin kañjun woni, koin ngiggane ñii'e koin ittane tuundi, ñii'e maa ndanna tar mbela yiiki, keɓa moosa njala nder leñol.